Fomba fandehagnan'ny sambo eo ambonina ranomasina de mazava ho azy sy mainsy mila môtera koa izy vao afaka mandeha ambonina ranomasina akany fa raha vao sisy môtera igny izy de tsy afaka de <hesitation> de misy apahany môtera io ambagny agnaty ranomasina akany mba tsy mba mamp- m- singevagna ny sambo foagna zany mba tsy andeha tsoboagny agnaty ranomasina akany de misengevana ambony ekeo foagna izy amy môterany igny.